hannde ni a wari a joɗi shiru ko damata ma ɗume on ɗo da' me?, a wari ni a walaa bollana ko moy ko ni a yawɗoni kam?, to yawɗo en yaha asibiti ɓe laare. To bo a jamo bo ɗume un da mata?, kuujeeeji ma un ɓe wujji na ko kuujeeeji feere un majji?, ko day woodi ko ɓe wanni ma ha saare yeccam useni.